Ramale azzu al tei in tondan. Ramale azzu al tei hi kolec <hesitation> kallai, vevenin an kolec tei aina nga ama e rozu an zir hi aina nga lak tunga ne. Koleca hi an ral kada chang hi an ain mucina ama e rozu atu ama in biek masak ni andu lao veveni. Ni katsu rama lebraria le kazir lai chu zual tei <hesitation> chu an au zir vea. Rama chu ana bul loka zual tei al o tuvei tei chu. Arre ren ren lava le katsu azzir tamo lmala an hoi <hesitation> chu waka zual tei an botut chu apu chi an kern <hesitation> mei zual tei po chu an alau muvei ha. An in nui du na chang chu an rama le zual tei ama aina tondu lardak chu alau veen zhan nga ne.